يعني اول اشي بنوجف بنشوف وين بدنا نحط <hesitation> الكتب هادية <hesitation> ممكن نفرزها كويس على حسب حجمها او الافضل انه نرتبها <hesitation> على حسب الترتيب الابجدي متل ما بيعملوا في الارشيف فبنرتبها حسب الاحرف <hesitation> من الاول للاخير وهيكي بنكون نظمناها وبيبقى اسهل لما بنحب ندور في اشي فيها.